ه خبرو کې چپتیا مهم رول لري؛ دا اورېدلو، فکر کولو، درناوي او احساس ښودلو فرصت برابروي. چپتیا کولی سي د خبرو ژورتیا زیات کړي او بل لوري ته د ارزښت ورکولو احساس ورکړي.